نعم في ايام كنت صغير كنت احيانا يقول لي اني مريضة عشان ما اروح المدرسة. اذكر مرات كنت اوجه لنفسي شوية اعراض بسيطة زي وجع الراس او الم في البطن عشان اقدر اريح يوم او يومين لكن مع الوقت كنت أكتشف انه ما يستحق وما في شي يوقفني عن الذهاب بالذات لما ارجع واشوف الاشياء اللي فاتتني في المدرسة.